Kaida hika kuwa mkweli, binadamu wakati wose lazima mapungufu yawe yaango. Sabu kiya mwanadamu anamapungufu yako. Kwahiyo kama mwanadamu ana mapungufu yako kudaha kuwa mkweyi katika hilo dunia